L'aveisu d'temp da pasé ën le spasi pudrìu lezi sicürament cun me libro digitale, liber digital che sarìu purtame darera, pöi s'a föisa pusibil ëntarìa fe ën poch dë dë muviment, sai pa come ma e pöi a m'piazerìa cüziné perché lon a m'pias sempre, cüziné e mangé al e sempre ütil